Sa abaan orom ananv ikor etoto and ana egbe ina edo bho ara bhafume eto bho okpeena ikor sa adam ikor orom oban sara ikor hadaam orom so oban rebhanse hare bho sa adaam ikor rebhan se redaam adaam remare etoto bha remado orom honanv ora hiso oremene anyi orom sa o oremene hiso anyi orom osa unhaani a humor bhose akubha aban o ora ikor and nta agwo ara athaani ara ban gwa gwe oda aadam ora iko hodam don seree ibonga haroyine ban gwa bhaa ikor sa aban gwa bhaa ikor awune anar ibongha bharo ofem o ikor eto- eto mora ja bhoro ibhob orom egba henedeme ikor ja ara humo aku ara oromo ara ado bhano bha izesene enyi orom o othom orom sa onang bhoven fara habho demene kubha rukor anyi obhazi o so ogba ikarika lina anema aro bhoven fa anang fem habhumzebho Sa ora orom gwe ozizira ohoone mene hiso ora meme re anyi o but so ora orom gwe ora mene hohoono o humo hekpa eto edu hehan hetu bhaaton o onang hiso oremene maidam bha rebhan orom ara gwa gwa ofa orom o orom ota gwa onang remon senjene arr senjene sa reku seeb ibhongha iku bhadon o fon aano bhanyi bha ra demene o sara sen- haresa otu- otua okubha do o fon bhara demene habhaku bhakubho bha- tha tha mma ara ete anum bhahora had da bhaku and fon bere bhaku boiro so ara fon ba bha yina hoowoone bha ku boii hiso be na ihumene so ora fon ba bhara howoone habhayina nzia remadon apa rethatha thabha fa aku ora habha zeng o. Onang hiso oremene mora sa hidaam bharekpasen opo ora ono gwe ara gwo bhaa don ora onoo a enu ora hiso oremene ara akpe onogwe ikor onoo gwe ookpe o sa akpe ani re hiku si hidda. Sa ayenv onoo gwenyene si oro ozizira haani onoo a roko okura opa bho bho humo aginee anyi hotoo agwo sara bhatha sa ahaana bhi hitha tha bhr hikubho onang hiso oremene ara bhikpenga mora fa bhidam nta ahumo aku rekpasen ara orom ọ bhaku rekpasen ara bhanoo ba aku ara agwo bhikpengi ma bhi homone henendeme ara ibongha iji huyang kwen rekpa seno